Komi ɓurɗaa yiɗuki naane kannjum woni Hobby am ko waɗi to ñaawo, sabu mi yiɗi wonde e yimɓe kadi waɗde jaangol. Mi ngoni fiɗɗinde sabu mi yidi ngal kadi mi njogii e hoore kadi nafaade e goɗɗum. Miɗo yeddi ɗum sabu o waɗi yiɗi ndiyam, miɗo waawi sotti e ɗum